Éxa, ényi n'ɖé yiké léna tsi né anyigbã. Anyigbã tsã bé tsi léléa, yé nyi xa. Exa vovovo Ametɔ̃ alo aménɛ. Ezã xa, né zã doa, o mé tsɔna éé abaya xa tsɔ kplɔna anyigbã zãmèo. Kpoa, o tsɔna ézã xa tsɔ kplɔna nu. Eko bé sé ɖé koa, o bɔnɛ ɖe dzu kpoa, o tsɔ kplɔna nyigbã. Alo séli bé nuya kpoa, séli bé atsia kpoa, o tsɔ kplɔna anyigbã. Tsutsugbã, nétsi xa, abaya xa, ezã xa; yé nyi séli bé xa alo éko bé sé bé xa. Yé mi tsɔ kplɔna nyigbã. Exa aménɛ. So ga xa to n'tsia, éga xa mi ga tsɔ kplɔna nyigbã. Mí tsɔ dɔ̃na ɖiɖɔ ké sĩŋwo kpoa, mi tsɔ dɔ̃nɛ drana édzi ɖo; tsɔna éxa sĩsĩ kplɔnɛ lo. Eh! Esé li. Kɔ li. Vodzuwo bé kɔ li bé, wó ma tsɔ éxa tɔŋtɔ a tsɔ kplɔ anyigbã zãméo. Yé ŋ'tsi o wɔ éxa vovovo aménɛ mawo ɖo. Ŋ'dɔnutɔ. zãmètɔ. Yé togbuiwo wɔ sãsã daɖi, yé wó tsɔ kplɔna nu.